طيب هنجول الرجم الأول تسعمية وثمانى وتسعين ناجص ألف ومتين وأربعة وثلاثين، والرقم الثاني سبعمية وسبعة وسبعين ناجص أربعة آلاف وخمسمية وسبعة وستين، إذا تحتاج أي شئ ثاني خبرني.